أجازتى المفظلة هو عيد الأضحى، أستمتع بالإحتفال بها لأنها تجمع العائلة والأصدقاء وتكون فرصة لتبادل التهانى والمودة، كمان العيد <hesitation> يحمل روح العطاء <hesitation> حيث نقوم <hesitation> بذبح الأضاحى ومشاركة اللحوم مع المحتاجين و هذا يعكس قيم الكرم والمشاركة <hesitation> مجتمعنا، كذلك <hesitation> أجواء عيد الأضحى تكون مميزة من تجهيزات، أكلات تقليدية، إرتداء ملابس جديدة، زيارة أخل وأصدقاء، كما أنا أحب اللحظات اللى نقظيها مع بعض.